<hesitation> Kāda dvi <noise> kādítsi kādā ida viꞌa kakaa ilimu ne kuiváꞌvaꞌá limu kāda é kuntukú sí ne kadi nuu kuaan kaɨ nuu kua limu kādá kaailimu real ne dɨvi kuii e dvi kuíi ne kādá kutsídvi kādítsi kadítsi rima lima real ne vkadí nuu kuan ne dukuā ntoko ñúꞌu kādá kakaa ñu tudi ída viꞌa kaa i kakui itá di ida viꞌa ka ine kuetsī ne kuii ne kāda dixe ne dvikādá kadíxe ne kai nuu kuaan kuāān tsi iítsi iítsi ka da ne íkui tɨɨn to né kui kaio né kui koꞌ do ntute i neꞌ limu ne dvi kāda vꞌkadeváꞌa do ntute í ne dɨvī koꞌodo <hesitation> kdakakaai nteꞌda ne kādá kakaai nteꞌe dá kada kaduvi kuntuꞌukuvi kɨɨn dávi ne ntuku iñu dusi ne kúntu ka itā dí kaistá di ne gáda ne kkakúntuꞌu ka i nteꞌda di kādá kaai nteꞌe da di ne kui nteꞌda dí ne kādā kuntukú si ne kaikankadi núu kueꞌe kadi nú kueꞌē vivi kuan vi nteꞌetá de. Ne káda ne ɨ ga nee ídɨvi idito tsi igixe ne káda kadá tɨɨn nto ntátɨɨ ntō né kada kaji o ntéꞌda ne kādadvi kāda ña tuvi dávi ña tu i dávi ixo kaꞌni nee zo kaꞌni nee dɨvi ñátu ī chí dɨvi ñítsí ntáꞌví ñan káda ne gísi kādā íkuntuu kɨɨn dávi ne kada nēé ikú ntoꞌntukuiváꞌ váꞌ váꞌ váꞌaa ñu tu nteꞌya vi ñu tun ntoko ñúꞌuvi ntó vi ntɨvete limu vi ndukuiváꞌ ováꞌa váꞌa vaꞌa já ti kada ne kada kɨɨn davi ne ídvi íntuváꞌa kāda ñádñaꞌɨdɨɨn kadá kakuꞌu í kūꞌñu dó nee ñaꞌññá kade diáꞌvi chí kasitsí i ne kādā ikɨntukɨɨn nakɨ́ɨn davi ne kada ne ídvi íkuntuꞌu ntuku īváꞌ vaꞌaja ña dɨvi ntoto ñuɨ ntɨꞌɨ ñutun se ne ntotó ta ntotó ñutún se ne idu ka káda kuntuꞌu ka i kúnduu ka idvi id ka ntéda ci ntéꞌda divi dvi kapulin vi káda ne kúntu ka ikai kapulin kaine í iō iká íño vevi já ne ñá tɨvi kapuliun ñátɨvi ne iō vevií já xóó jāꞌá ne iō dvi míspero míisperone tsíja ne kai o misperó ne kaño dɨtsi kóó ne o kadā váꞌa ño ntute i. Tsí kuika kuáꞌa ntute i ntute misperu tsí ka iō vevií a vivi ni ñá tu i ntēꞌe da ñá tu i tsí ña te zoo ñi ñá do di vevií a ni ñátui dá nte nɨɨ̄ āgosto né kada iō ntēꞌdá de ne vevií á ne nté í ntoko ñuꞌu ña tuu nga tsi dɨvī ɨn ntɨꞌɨ vzo jaꞌá ne í ntɨꞌɨ nɨɨdv tsi doo zoꞌo ture ío káda ne vatsi váꞌa iō ntóko ñúꞌu ne vevi á ni ña tu i nga vii ntii kavi ñá tu i ngā vevií á tsi n ntɨꞌɨ ne tsí ka kādadvi iō ɨɨn nɨꞌɨ ɨɨn ntɨꞌɨ tsi nga ne dɨvi í i ō ika ika intadají ñaꞌa jan iꞌa ntáda ña ne dv idu ka kāda do kaꞌn ni ne nté isūve ntei ñatuu i ñatui ña da sáꞌan iō ka da nɨɨ dojáꞌá ne kdɨvī ō d íka nākóó íka nākóo ne iká íño iō iká io íō ɨn xaꞌ kui kada dií kataxi o saꞌa ne xáꞌ kuine í iō záꞌ kui kuetsi kāi ño nedɨvkādaɨ ñatu iní kui do kuii do zaꞌa dé ne kāí o ka ña ni ñúvete ne váꞌádā i. <hesitation> Neinv vakáda ne nav ñóó dāvi nei kadá kakɨɨn ne kúntoꞌo nai ntai kúꞌú nai íꞌi ō ika í kɨtɨ iō īká ei duvi būrru vi ma súꞌun jan viño ntɨɨ katsi vi ntiꞌɨ dvi íꞌiō iká inte tɨ tsí kada nee vaíne e kúꞌu <hesitation> ne ñaꞌa ganántoꞌo tɨ íō ntúte tɨ iꞌō tsí kada dookaꞌn ni ne kaxitsi núu ntute kadi tsi núu ne ña tú i ntutē ne vá tsi nánoꞌ naꞌvi kɨɨ ntántoꞌo ne dɨ ne vevií ja ne ñaꞌa gánántoꞌo tɨ tsi vevií ne íꞌi ō intádai tɨꞌvi iō ntúte tɨꞌ iō īó ndi ɨn ntaꞌakúꞌu tɨ iō neꞌí kueꞌene tɨ́ ne i ntadā í tɨ.